पानी जीवन तहिन बहुत महत्वपुर्ण जिझ रहता । हम्रे आउर जिझ बिना कुछ देर ते बचे सिकब मुल पानी बिना हम्रे नाई बचपैती तभिमारे पानी चाहिं हम्मर शरिरमे जरुरी रहता । पानी अब हम्मर यहाँ ते बहुत मेरके मिल्ता जस्ते बम्बु महका पानी या बोतल महका पानी अइस्तहिं करके आजकालते घरमे धरा जडान फे करले रहबो उ पानी फे अइता । मुल हम्मर यहाँ चाहिं जेदा धारक पानी प्रयोग करती काहिकी बोतलके पानी चाहिं महिंगा रहता । अब पिनामे ते मजे रहता मुल जेदा महिंगा होइल कारन ति हम्रे उत्रा पिए नाई सक्ती । हाँ कबी कबी बाहिर गेलबेला हम्रे बोतलके पानी फे पिती । मुल आजकाल हम्रे घरे जेदा धाराके पानी पिती काहिकी धारामे स्वच्छ पानी अइता ।